Кенгуру ҳайвоноти беназир ва махсусе ҳастанд, ки асосан дар Австралия зиндагӣ мекунанд. Кенгуру бо роҳи махсус бо пойҳои қавӣ ва қадами тӯлонӣ ҳаракат мекунанд. Онҳо метавонанд дар як дам ба масофаи зиёд ҷаҳанд, ки ин барои наҷот ё ёфтани ғизо хеле муфид аст.